أول شي بيكون ضروري عنا مكونات أول شي بنجيب اللي هو <hesitation> خبز وشريحة اللحم ولو عنا جبنة وبعدين بيكون معانا شرايح خضار اللي زي الخيار والطماط وكاتشب ومايونيز إذا ودكم- اذا ودك بعدين بتبدأ التحضير بتحط الخبز وبتحط عليه اللحم وبتحط الجبنة وبتحط الخضار بتحط المكونات الإضافية بتغلق بتقسمه يا نصين يا أربع وبكدا بيكونان شاء اللًه جاهز ولذيذ